Iↄ fɛ ikus e zeng yet eɛ-kuweneng. Kuweneng ko angan fɛ abɛ nazatse, ashim iwu ma ana se kutes. Bada kyem ba sɛ kutes ba se anet ra kuweneng. tↄ kuweneng e fɛ ba ra iko me ba kus irẻn. A iren e fɛ ba di ki kus e me, kɛ anet kyema kus iren e awo, ada tsɛ kpa nikudung. A-ifi mɛsɛng e yet ɛ, ki nggon kamatek e shim kada ra kuweneng, ifi mɛsɛng e kyↄn dɛ fɛ ba da yit nye, ba da fok; kasa meng fɛ atsin di tsɛt abining e ↄng ka se ɛnɛ? Nek ɛ-na ba da yit kɛ ba dakop yit aza ayi ba se kɛ anet ↄng ba ren kari me yet bakut ari me, anet da yada nggon wu nɛ ka tsɛ bas ok abining azↄng awo. Tↄ ba shim ba ren ngↄn nggon kamatek e fi idi bↄ abining, akɛ ne fi itsin tsɛt abining e yɛ? Bafɛ ari me ba se anɛ? Ifi imɛsɛng e ↄng. Na ma anↄng, ikyɛng fi ngↄn da yɛrɛ na bining yet ba kusisas ayisi awo. ikyɛng fi ida di na abining yet, ki iyin tsin se ying gung fi itsin tseng yin gung da ran ise wu. Tsɛt da ren ise wu, ise me se ɛnɛ? Ngↄn shim ise itek ne iyↄng fɛ anet e yet anet atek ↄng fi ngↄn da sonong gung ni wu. Nek ba kuweneng yet ba ikyɛng fɛ anet da ra iko tut natson nɛ b aka na kam awo. Kuweneng yet kufɛ ayi mi fɛ ba da sonong, nɛ ba sonong gung Sak izen fɛ adakunom da bɛ kaba banet e niku. A acam kɛ atsin tsɛt abining fɛ ada bↄ iwu, tↄ ana ren abining ↄng bi nhywɛ abining ↄng ada nesek ba da, ni binggↄ wu iratek ba yet ayↄng fɛ ada rawu ba da ba fuu ni binggↄ wu na shim bafuu iwu abining e awo. ikyɛng fɛ anet da di yↄng. Ifɛ <hesitation> azↄng e ba, idↄng fi idi kuus azↄng e ba yet ɛ, abining e yung ren anyɛs ɛ? Ikak ↄng aↄng. Da kyem ibɛ nari wu atukak ni tsi ni sɛ kɛ anyɛs da fok kuyak wu ta, kɛ kɛ anyɛs da fok kuyak wu ta, kɛ ku ta awɛ. Ngↄn ma da di zↄng in baa yet anet fɛ a ren anyɛs awo tↄ ngↄn ren ki ngↄn kubↄ iren da bi ya kuyak ↄng fɛ ba ku ta ta nari ngↄn ba. Tↄ kɛ aren ba, ngↄn ma azↄng da kyem ikku nↄk iwu kubↄrↄ naton e ana tees nↄng ngↄn da ni kubↄ. Ifɛ-idↄng fi idi rosok anↄng e ba, yet ɛ-ki ngↄn ma di nkyↄrↄk yↄng ngma na bining, ey, a bining e ren anyɛs gyat, abining e bin nhywɛ, abining e kuma kɛ ba ku tak ikyɛng, aa ide ba a kↄk awo, ba akↄk ni ngↄn ba, ba ngↄn ki man kudi a tsin kↄk na kak awo kɛ a tsin kↄn na kak awo, abining ↄng yet anet abining atek fi ngↄn da bↄ iwu. ɛ-kɛ kanamang shim ka ra kuweneng, kanamang ba ngↄn da di kusisas ayisi anet e kyɛk, ni gↄn fɛ ngↄn da tsi ra kuweneng ni wu ba, kɛ ngↄn da di anet e, abi itsↄm, abɛ nada nesek itsↄm, ni ngↄn fɛ ey, anet ↄng yet amatek fi imi da bↄ iwu ba. Acam kɛ atsin tsɛt abining adi nesek itsↄm Ni izen fɛ adi nesek itsↄme anesek ide nari me ne. Am-na me fi ngↄn bɛ nari wu ba ida ti idi itsↄm e fɛ ada nesek fi ngↄn se nari ada ngↄn awo. Nek anↄng, ba itsↄm ba, di anet e ↄng iwu ma nhywɛ wu se anɛ? Nek kuweneng, yet kuweneng fi da sonong yin iko ayɛ na ayɛ, ki ngↄn kyem ib amatek atek ayↄng fɛ adi ngↄn, adi kunanang ngↄn, adi kunanang ba da ngↄn ni bi nggↄ ngↄn ba, ngↄn ma nↄ ni sam nek kaakyi kunom da rika itoos. Da toos anɛ? Ada bɛ na hywɛ na da tsot kɛ ni tsi sok amatek ayↄng fa asↄs kugbɛrɛ, ayↄng fɛ awet, an beseng ngma-ngma. Tↄ ki ngↄn tsi di kuri anet ayↄng nek ada nesek itsↄm ibↄiwu, tↄ ngↄ se naton kudaam. Ki da bↄ ra kuweneng, tsɛt a matek, amatek ba kussisas ayisi ba, amma ku fi nhywɛ. Anet e bi ise itek a bin hywɛ ni rↄm wu ba ayet ayↄng fɛ abeseng, a teng a kↄrↄng nabanet shaam awo. Ba ayɛt anet fɛ abɛ banet awo, ngↄn, ngↄn ma de kyem idi, a nesek ba da ngↄn iratek ba, kɛ akaba nesek awɛ, a nesek binggↄ ngↄn iratek ba kɛ abɛ nari yin a kaba nesek kɛ akaba nesek awɛ? Na ma ngↄn di nↄng, tↄ ngↄn da kyem idi anet ↄng yet anet atek fi gↄn da ku ba kɛ ayet anet atek awo fi da ku bↄ. Akamang ni mi ice min, imi ima ra kuweneng, mi izen fin tsin tsɛt abining fi in da bↄ, ngma nkyↄrↄk fin tak ↄng, imi yɛrɛ ina ni nyɛn nↄng in da ni nbↄ. Ima tsɛsɛk na namang, ima tsɛsɛk na namang gaan bayↄng fɛ ima di ki in da rayit kuweneng. Wɛt naton kusonong e me in di ba yet banyining fɛ anet da sonong ni iba awo, kɛ bayet a bining fɛ anet da sonong ni ba wo ba in kyem in bↄ ba. Ayↄng fi in bↄ iwu kyↄrↄng, nek fin yɛrɛ nkyↄr ↄng kudi sak in di set kyang. Nek akɛ? In yɛrɛ nkyↄrↄk ↄng, anet fɛ a bɛ, ba ato ice awo, anet fɛ abereng nhywɛ wu, anet ba awↄrↄ ni ikus adakunom awo. Anet ↄng fɛ ba a tseng nɛ tseng narↄ sham awo a bereng ice wu, ara ikyɛng fi ise gyat. Nek anↄng ↄng imi kudi se in kubↄ. anↄng imi shim nggon kɛ kada ra kuweneng nɛ ka yɛrɛ nkyↄrↄkↄng na yɛt abining nek abining ba ayet kusisas ayisi ba, amatek ba ayet kusisas ayisi ba, ayet kusisas nse ne. ki nse ngↄn se gyat ibↄ abining a tek, abining a tek ka ayisi me se nɛ kɛ ase anɛ ama abi nggↄn ntek, tↄ iwu ne fɛ ayet abining fi da sonong ni iwu kafa kakan ko kizen. Kkakyi zen fi ngↄn sen gung ni wu, da fok nta wu nek akɛ? Nek ngↄn bo bining ↄng fi iyɛ ngɛn shim. Abining ↄng fi, ayet kasa-a-abi nhywɛ nirↄm wu, ba ayet ayↄng fɛ a doro nhywɛ nayɛt banet awo. Banyining bakak se zeng bayↄng fɛ kɛ ba tseng na matse nɛ ba kↄrↄng na banet nabafidang kɛ b aba kↄrↄk na banet ayi. Iba ba kak ma ba kↄrↄng na batek bakak ma nek iba di ki iba bɛ agap tↄ ba kuri a bining ayↄng ba ne. ki ngↄn bↄ kuri a bining ayↄng, tↄ ise naton isam. Tsɛt a bining atek, ayↄng fi ida bↄ iwu niren itek. Anↄng e ne ki nye nↄng da sɛ kuweneng kutek kuma da sonong yin nayɛt kafa kakan kaakyizen nayɛt ari yin, nnon nin ma na da rasak anↄng ni ren adakunom kuma ba da rasak niren adakunom ba da ra ikyɛng fi iyet itek nek iyin ba da me ni nggↄ me itsin se yin gyat itsin sen kyang. Iba ma bada dorok kyang, ki iba ma ba bɛ ira me ba, bada tsɛt ba da fɛ ka! Ba da yit base kyang ni nggↄ, won iyit ma in tsɛt yit anet ↄng fi in da kyem in sonong yit gang niwu kyang anↄng kyↄn dɛ ba da nɛ bin nggↄ se ne kyang. Ba ba da se bayↄng fɛ bada kↄrↄng ni sew o. Anↄng e meng kusonong da se gyat.